Ema kyin kyin mbo, uri, oha, otra, onyi, otna, ofin, ofuha, ofute, ofunyi, okhpo, khpokyin, khpo ha, khpo tra, khpo anyi, khpo tno, khpo fin, khpo ufha, khpo fute, khpo fungi, khpoeha, khpoeha la kyin, khpoeha la ha, khpoeha la tra, khpoeha la anyi, khpoeha la ha, khpoeha la tra, khpoeha la anyi, khpoeha la tro, khipo ehala fin, khpoeha la anyi, khpoeha la tro, khipo eha la fin, khpoeha la fuha, khpoeha la fute, khpoeha la funyi, ekpoetra la anyi, khpoetra la kyin, khpoe la ha, khpoetr la tra, khpoetra la armi, khpoetra la tno, khpoetra la fin, khpoetra la fuha, khpoetra la fute, khpoe a funyi ekpo enyi, khpoenyi la kyin, khpoenyi la ha, khpoenyi la tra, khpoenyi la anyi, khpoe enyi la tra, khpoeyi lafin, khpoenyi la fuha, khpoemyi la fute, khpoenyi la funyi, ekpoetro khpoetno la kyin, khpoetro la ha, khpoetno la tra, khpoetno la any, khpoetno la tno, khpoetrno la fin, khpoetno ta fuha, khpoetno la fute, khpoetno la funyi, ekhpoefin khpoefin la kyin, khpoefin la ha khpoetno la tra, khpoein la anyi, khpoefin la fute, khpoefin la funyi, ekhpoefuha khpoefuha la kyin, khpoefuhala ha, khpoefuba la tra, khpoefuh anyi, khpoefuka la tno. Khpoefuha la fin, khpoefuha la fuha, khpoefuhu la fute, khpoefuha la funyi, ekhpoefuta khpoefute la kyin, khpoe fute la ha, khpoe fute la tra, khpoefute la anyi, khpoefuta la tno, khpoefute la tra, khpoefute la anyi, khpoefuta la tno, khpoefute la fin, khpoefute la fuha, khpoeefute la funyi ekhpo, ekhpoefunyi khpoefunyi la kyn, khpoefunyi la ha, khpoefun yi la tra, khpoefunyi la anyi, khpoefunyi la tno, khoefunyi fin, khpoefunyi la fuha, khpoefunyi la fute, khpoefunyi la funyi dari, endhga kyin, endhga kyin la kyin, endhga kyin la funyi dari, endhga kyin, enghga kyin la kyin, endhga kyin la h, endhga kyin lafin, endhga kyin la fuha, endhga kyin la fute, endhga kyin lafin, endhga kyin la fuha, endhga kyin la fute, endhga kyin la fungi, endhga kyin la khpo, endgkyin la khpo kyin, endhga kyin la khpo ha, endhga kyin la khpo tra, endhga kyin la khpo any, endhga kyin la khpo tno, endhga kyin la khpo fin, endhga kyin la khpo fuha, endhga kyin la khpo fute, endhga kyin la khpo e khpo funyi, endhga kyin la khpo eha, endhga kyin la khpoeha la tra, endhga kyin la khpoeha la anyi, endhgakyin la khpoeha la tno, endhga kyin la khpoeha la fin, endhga kyin la khpoeha la funyi, endhga kyin la khpoetra, endhga kyin la khpoetro la kyin, endhga kyin la khpoetra la ha, endhga kyin la khpoetra la tra, endhg kyin la anyi, endhgs kyin khpoetro la tno, endhga kyin khpoetra la fuha, endhgla kyin la khpoetra.